to mi naati nder pirowal say mi yahi mi annda mi joɗi ha korowal goɗɗo, say goɗɗo may wari bi yam korowal maako, mi umman un mi biya mo waɗu muyal wallahi mi annda korowal ma un, ammaa waɗu muyal mi annda, say mi umma say mi wora mo o ɗa, to bo obo o wori yam o bi mi joɗa walaa damuwa, so hannjum ma mi waaway mi joɗa.